احب اشعر بالبره الشديده-لاني شخص بيحب الشتا بستمتع بيه-بحب السقعه-بعرف اعمل فيه نشاطات اكتر-عن الحر-لان بيقي-كتمه-الواحد مبيعرفش يستمتع فيه